Ho Kɔlɔmbi tun, ba ninɛ min ba taradisiɔn, fɛti dɛso lo fɛti dɛ filɛre.donke to din fɛti so be cii ba se matete. zeremi wo zeremi, ba we weni fɛti so, han ba coa wa. Donke mua benɛ dimiɲan mami nicoza we gue a'a vɛ dɛba.